Yoonimane, yalla mbhiiké wuu isii iwaa tiigna? Ifuu dhuyiti yi lé, foo worama ikottuni yicki iduyine, isa tuu yi, sa siinda yi. Nii nsiinda yi dan foo worama iwuuru nini jongu a tiisélama taape, gnééné ka bhoode an sangi. <hesitation> Wiiyo- wii ifuu tuu yi danane fuu gwaar yi an gwiiye, mbiri iringi guuru, mbiri muutone ifuu ring-biri muutoni- mbiri ifuu ringi nii yi a sii nangh kanane. Mangh, muundu ndhii muudiyé mbangh. Idéé ani ikanré isii, ila gnééné yi ka jongu a jiiléréma mbiri fuu ringi tiigna. Ani foo imiisi nsiingh, ila féé nangh. Iwaa tiigna. Mbangh muundu ndhii muudiyé mbanghane. Idéé ila gnééné ka jongu an mmiignema, baabiyone na mmiigne nfooyema. Mbiri nfuu ringi tiigna. Ani foo saanone nséégh, ila féé nangh, iwaa tiigna.